Ja sasenkajó ngasunde kucha tsi'in nga tsixa xuku tsub'iya tikja nga ch'an ma ku tikja nga sué ma ngat'a'e nga ijin ch'ande ja xuku kjibatutsinre janda ijin batutsinre ijin nobiembre- nobiembreya kjue nobiembrende ja- ja mejé fa'a tjo kjua sasenkajó ngasundende nga kuacha ma ch'an meje kuatutsinre kiakuande ku kjuichú disiembre tusa 'ñu ch'an ma ch'an ma nguisa k'ia tikja nga nde masuéniya kuacha fae nguije ngu sa disiembre ku janda nga kjue disiembre fa'ani enero nde batutsinni enero ku tuku kuacha ch'anma tuku kuacha ch'an ma enero nguije enero febrero tuku kuacha ch'an ch'anya masuéya ch'anya masuéya ku kuacha tsi'in sasenkaj'o ngasundéende kucha bére yajo'e ngasundée kucha tsi'in sasenkajó ayi ku ja tjichuyare nguije kui nitjin ch'ande ngat'a nga ch'ande ku ja singa xi tjaenchi chajá jo faña singañaya xi najmíjire singa asunde ja jóya ja jan singa nda tjifaya tuxi chukjuaña ch'an ku s'ae ma b'ekajó ndi'inde kia mijñat'a ndi'i ku tjiasujunña nga jñúunde nga ja 'Ñú ch'an ma nga jñúu xuta xi 'ñu ni'i tjimande ja tjin kuxtáa basenya tsjae ja tuxi ma asure tsjae ngat'a sanña nga 'ñú ch'an mare ayi nga kuacha nitjin'e ch'an kuacha tsi'in xuta nima xixi xukuxi 'ñu ni'i tjimá nguisande xi najmíjire kucha tsi'in tsa tjinre chutsjaya tsa najmíre singa asuya ku ja kuacha manguitsjaere yajo'e nga b'endufé tuxi fa'atsere nitjen ngat'a chukjuajíña ch'annde ayi kuinga febrero kuacha ma ayi kuacga máni ijin marzo ngui chuba marso tuku nga ch'anchi faema ayi tuku nga kuacha fatjijinre nitjin ngutju tsjen tjóoya ngutju suéma ngutju yufimaya ku ch'andabamaya ku ja ijin ni'i kui nitjin nga 'ñu ch'an ni'i skanda kuxi ni'i fa'aña ura nguisaji nga jñúu ngatu mejéri nga ja nguimajéri nga jama'asen tuxi bitju tsu'bi tjichuyare tsubi nga bitju nguxa ku ja nga bitjukja tsub'ichi nga ndiu kasenkja nguxáa tsub'i ku k'ia fakijñajin ndaba ku ma'asujun maña nguisaji xuta changáa xi xki'en xi ndají tsubarende ch'an xi tuxi nií tsinre kuacha sankajo ngasundée nga xki nu xki nu kuacha kjuama k'ui kuacha kumá kjat'e nde yanúre kuacha kjuaema kui nga xuta xi kuacha ndaji tsubare ku ni'i faemare m'e ja ndibani chundaba Ndiba batutsin k'ia marsonde abrilnde mayo junio tuku sué ndaba kjiakunde ku ja 'ñujíma machjen singa asu k'iasa ja tusa ja sué manganíri k'iande chukjuajínganiña sue k'iande ayi k'ia nde machjenníña namji tjóonde ayi xuku xi tsjua tjo kui xi tsure jmíi bentilador k'ia nde kjimachjeníña ngat'a nga ja kisasenkajóni ngasundée kuch chun kuacha kjima nguije nitjin kuacha kjima nguije xki nu nga tisasenkajó-tisasenkajó ngasundée kucha nga ch'anmaya nga tjo tsjenya nga suémaya kuacha ma bixunguinga xka'ende nga ja 'ñu ch'an bixungui xka xixi xka'eya bixungui ngat'a ch'an ma ku kjua chjí kui xka xixi ku bixú kuinga kjuas'endu tjaentjaen nanguinde ku ja ndexichuya kjua tsixíni ch'an ku nde nga ndabaní nga 'ñu nadba nde kuacha tsixíni ngakui nga ni'i tjin ngasundée nga ijin nga kuacha sasenkajó tkuya'e kucha ma nga xki nú ayi kuacha ma kui nitjin